Ko'o da'a jedun na'a i'ixëdëp jawi'in kuëdë tunëp neyb jyot wi'in mandyë pë kap yat'soy pë kap myanyë pë mëdyak mëbëjpë manytë, manytë jedun oy t'sanap jukyatëp y pë kap je jyëdunë pues kap je'e t'sana dun yoyëwayn.